जर्मनी को मौसम समीतोषद रहवत है। पर चार मुख्य ऋतु रहवत है बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत स्पर्श रूप से देखने को मिलते हैं। ये मौसम ठंड में ठंड से गर्मी की ओर बदलते रहमेत हैं। पर हर ऋतुओं के अलग <noise> अलग विशेस्ता रहमेत है। बसंत मार्च से मई बसंत में जर्मनी में ठंड हल्की रहमेत हैं पेड़ पौधों में नई हरियाली आवत है फूल खिल जामत हैं। तापमान पाँच डिग्री सेल्सियस से पंद्रा डिग्री सेल्सियस के बीच रह जात है। या समय घूमने को बढ़िया समय हेवेत है। खासकर बाग बगिचा और ग्रीष्म के लक्षण में। ग्रीष्म जून से अगस्त ग्रीष्म काल गरम हेवेत है। पर ज्याद तेज नहीं। तापमान लगभग बीस डिग्री सेल्सियस से तीस डिग्री सेल्सियस के बीच रेवत है। कई जगह हल्की बरसात भी है जात है। लोग बाहर की गति विधियाँ में भाग लेवत हैं जैसे साइकलिंग पर्वतारोहण और ओपन एयर फेस्टिवल में।